ما بعرف بالتحديد اش المزايا والعيوب، لأنى مانى مشهورة، وما جيت جربتها، لكن أعتقد أن المشاهير دايما مؤثرين باللى حولهم، لأنه أى شى بيساووه خلاص هم رول مود للعالم، ما فيهم يغلطوا، ما فيهم إنه يساووا أى شى، برة حدود الإطار اللى الناس حطوهم فيه، هاذى ميزة وعيب.